ba via ba via maba nana bɛ yɛrɛ da bira na be suani apo vio o nunɛ we dirio na ou bien nunɛ diriro lo vio o ho naso lo zun o ho nasoro zun o yɛrɛ'iro oma dɛmu nuwonu nɛ'i wa ani ma sunu na do'onui ou bien vio do'onui co'o coro toro coro bemini a'a nɛmi na hɛ tian lobɛ zun'o abe in'o nui dron oro tasa ou bien jio jie <hesitation> toro coro o'a han mi mabe tonu nɛwe diriro na ou bien nunɛ we diriro vio oyo nasoro zun lo ɲa dale wa'an aro sura'o aro mina ami ji dimi depe omuno ma'o mina